indege, jingatame pasi, jipya jitamile pasi jipulunduka, jikwima jiluta jiluta jiluta, jipya jilutile ndibea jikatama kangi pakivanza, tukwika twevandu, tukendakenda tukndakenda tukendakenda! tuja twiheka kangi, tupanda turye ikyakurya turye turye. Vatie baki tubyake tutotoke tujake, tuja tupanda kangi tulutaka.